Al dalal al ana bador ba shif nafsi baddala be rufugani hubas dalal hana jokkar, finshan kan gadin niddalala be rufugani bi fakkir na gadir na min waqit anina dugaga rufugani gammena jami be hum dol da da bas dalal na kan ji na minal gira nadalalo jami wa ayyi waqit kula kan legi na fursa hil dalal gadin sakit chattina mu taqid.